E sakafo farane lafo zany ame gn'hôtely da pizza fruit de mera io dimy arivo sy roy aly, e pizza sotry zany da dimy arivo sy ray aly, fa <hesitation> a e farany ino <hesitation> tacos, tacos fruit de mera koa zao roy aly.